Tovuq bo'laklarini tuz, murch va sevimli ziravorlariz bilan aralashtiring <hesitation> qovurilgan tovada xar ikki tomonini besh yetti daqiqa davomida qizartirib oling yoki pechkada bir yuz sakson gradusda selsiyda yigirma besh o'ttiz daqiqa davomida pishirib oling.